Salda xhin hú kuño cuchí, ku kuño cuxhí ex xhin huajillo- huajillo xhin tinana kui ti nana kué, xhin tiyá. <noise>